اب ہم ایسا کئی ڈیسیجن لے رہے۔ تو اس میں انٹیلیجنس، جیسے اپنا آرٹی فیشل انٹیلیجنس ہو گیا۔ اس سے سوال کرکو جواب لینا، وہ ایسا ڈاؤٹ ہوتا۔ جیسے الگ الگ کسی کے سوالات ہوتے۔ ایک سوال اگر اس پہ ہے کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، اسائنمنٹ ہے، اسی چیز کا ہم نالوج نہیں۔ تو اس پہ اگر ہم ایسا سوال پوچھ رہے، آرٹی فیشل انٹیلیجنس سے، تو اچھا ہے، پتہ چلتا جواب۔ اگر ایسا ہمارے پرسنل لائف پہ ہے کہ ہمنا کچھ ڈیسیجن ہے، ہمنا بنانا ہے، تو مندی لفتہ نہیں، آرٹی فیشل انٹیلیجنس ہمیں کو جواب دے سکتا، جو خود کا دماغ جوشے دے گا۔ آرٹی فیشل انٹیلیجنس سے تمہیں وہ جواب مل جاتا ہے، جو تمہیں لیٹ پروجیکٹ ہو، جو کرو، جو جو جو۔